योक उथली-पुथलि अलमारी ते ठीक कनो ते हमुन सबसे पहली देखंड की वेगा चारो कहता ठिक छिन की नि छिन अर वेगा बाद अगर क्वे ऊंच नीच वोली खुट्टो मा ता हमुन वे तोवा बे लकड़ा गुटका लगे दयोंड जेसे वेगु बैलेंस बंड जोलु।